ماڑا جیڑا کشمیر نا علاقہ تہ اس اچ اس طرح نے درخت اے جس طرح چیڑ نا درخت ہویا, جس طرح اساں نے فروٹ نے لہاظ نال <hesitation> سردا ہونا یا فر اُس توں بعد ہاڑیاں ہونیاں تہ خوبانی ہونی اے تہ فرششاں ہونیاں, تہ اُس توں بعد جیڑا نا ایٹنگیاں ہونیاں تہ مُختلف اس طرح نیاں چیزاں ہونیاں جس طرح سب تو زیادہ جیڑا اے نا او جنڈ ہونے اُنا نال چھوٹے چھوٹے فروٹ لگنا اُسکی سُمبلو آخنے اے اساں استعمال کرنے آں بچپن وج وی کرنے رئے آں تہ ہن وی کدے جانے آں تہ اساں بہت شوق نال وہ اُسکی کھانے آں جس طرح آخرے ہوۓ نا اونا نال جسلے موسمی پھل لگنا تہ اساں دوروں دوروں جائی بئ تہ اساں اور لوڑی تہ کھانے آں تہ ماڑا جیڑا گراں اے او بوں خوبصورت ہے اس طرح چڑاں نہ درخت اے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑاں نے پودے او دیکھو دوروں تہ بوں سوہنے لگنے۔